Mila torohevitra avy aminao <hesitation> momba ny zava-dehibe iray aho. Tsy izany fa <hesitation> hanorina trano aho, dia nasain'ny olona <hesitation> mijery tononandro. Mila <hesitation> manatona mpanandro, hono, mba hijerena izay <hesitation> andro tsara, Mila mivatsy toaka rehefa <hesitation> hihady fototra, sns. Lazain'zareo fa <hesitation> misy filaharany hatramin'ny fampidirana ny fitaovana ho entina manorina ny trano. Vaka dia vaka ny saiko ka <hesitation> izay indrindra no nanatonako anao mba haka izay hevitrao sy hanontany izay nataonareo tamin'ny <hesitation> nanorina ity tranonareo ity. Raha ny hevitro mantsy dia ny andro fahavaratra ihany no sakana tsy azo anombohana fanorenana. Kanefa, <hesitation> iretsy voalazako teo aloha dia lasa sakana sy <hesitation> fanamby hafa tsy maintsy <hesitation> vahako alohan'ny hanatontosako ny fikasako. Tena tsy maintsy ho izay ve no làlana hizorana? Sa <hesitation> afaka atao tsy mandalo an'ireo ny <hesitation> asa rehetra?